Ny fomba fiasan'ny famonoana afo na extincteur moa zany a de izy io zavatra ao anaty tavoahangy menamena zay, de raha ohatra hoe misy afo mirehatra ka tiana hoe vonoina de misy zavatra